Ate lemu adamadiŋo sanbalaa fulanjaŋo ti. adamadiŋo harijee ate le fanaŋ ka sanba. A la dinbaa soto fanaŋ, a be, a bee be alikuraanoo bala. ate le ka a ke. Niŋ i naki ta a bala, a jamaa, ala talla, ala ka i maakoyi wo fanaa la le, i ye kuo kuu ke i be a soto la le;a ka baluo fanaŋ sooneyaa. hani i ye feŋ ndiŋ dii. a ye baluu, a ye, a ye porosipeeri, a bee bota alikuraanoo le bala niŋ wolaw na jamaa jamaa nsi nna alikuraanoo bondi.